Izaho moa tsy manana milina fanasana lovia dia tsy haiko loatra ny fomba teny iasàn'ilay izy an. Fa raha ny eritreritro izany an, dia atsofoka ao ilay lovia, dia <hesitation> idiana ilay izy dia misy f- <hesitation> f- fasiana lera izany eo hoe adiny firy ilay ilay izy no manadio an'ilay vilia, dia ao anatin'io izy izany no manatsifitsifitra ny rano sy savony <hesitation> ahafahana manala ny loto amin'ny lovia dia avy eo ahafahany koa manamaina an'ilay lovia.